यदिमोर संघरिया औरे हप्ता मोर्तिरा आइतहे कह्लेसे। मै ओह्के अभे यहाँ जाड है <hesitation> थोरीथोरी। तौ ओह्के कहमकी थोरिक ठुल कपडा आऊ फुलबहुला होइल कपडा लाईक कह्मु। आऊ हुइलेसे टोपीफे लैलेसे आऊ बढीयारिही कह्ना सल्लाह देहेक चाहम।